वन ता दुनिया मा इति बुरा क्वे नि वन पर फिर भी अगर क्वे राणी इन वोनी ची जैन हमते यन बुरा वेमा टावर मा कैद करएल ता पहली ता अपरा क्वे कपडा वोलु वे कपडाते भैर फ़ेलोलु अर ब्वोलु की क्वे मी तरफ देखा क्वे मी तरफ देखा अर चिल्लेते क्वे नी सुणलू ता मि आपा हाथ पाओ मारीते क्वे कोशिश ता ज़रूर करलु अर अपरा भगवन ते बुलोलु बस।